Nëse isha nis për <hesitation> Afrikë të Jugut si turist, kisha marrë me veti pasaportën, kishe kqyr a e kom vizën. Kisha marr sigurim <hesitation> shëndetsorë t’udhëtimit. I kisha marrë vaksinat e duhuna. I kisha marre biletat e fluturimit. Kisha marrë tesha si shall, syza t’dillit, ni kapelë, kpuca, pixhame, tesha ditore, e të tjerë.